Pos najah de, de frutas, najah icachi niccuani yaca xanteyah, melun, aloxox, xicamah tlin najah neh, quemeh tlin nah necua. tlin cachi, nic, nicvilmate, ocachi nicto, nictomovea quemeh. inun, pues tzopiel, nah nic, nihcouni ya inun, inun fresa. manzonah, inun plotones, xicamah, xantiyah, melun o. tlolcacauatl, inun najah seme cualeta, nehcoas, casi seme. nehcoa